Ny moule à poivre zany da fitaova tsy maintsy ilay lafa tegna ahandro hany ka i milina igny e da mampiasa hery hanorotoroa ny diapoavatsa ho tapaka hizara kelikely lafa ahodikody i.